Oo disi una nina mbasila na ini. Nati nisipa ngea ako kumbwa utumama tusiida luli si u. Jasile, inganda, jassile, nijalo. Jassile, buma isha hii twa anutundina oli. Jasile, nihpe ya. Jassile, na pila wa mugufuwotuwa ni mnombe. Eh papel pene nati ishara. Pake aingivino paluhulume endo ndono wakula. Anga ajanga ngu wati tuwa ombakatu kutifina managa ili tupati chakulia pake nguya saidia ngite asili lulesou kusili noni jaaga nocha yaumbe ima baadae yamachala sila yakulunga muzingata ivi, <noise> <hesitation> peni papokalukomboli malizia nizima tulo bwanana silile afa na ndugu yako tundu kupoka chikutakiwa njilile, mamboi sheria naayana kwenende amanyile ili nandipa pano pati haki yao ishali haki ya uma kosa yao anandugu atize yaingilila, nana vifo vya gafla na vingi vya kutibaba ulashala wayanina ulisikiloli kwahiyo nanga shayo baba <noise> oafili gafla chikutangulia nini au nikutumi sheria ikale ni haki yao iyani ndugu atizie ayamuuguzi, <hesitation> iyela zeni asachosi chichi iyeza kupitwa iyezakulonda, kumaisha kubina damu chikutakiwe uzima, iniwe uzima nimali yangeze kui kazi kulende chila chitu.